तुर्की के पाक सेली में मांस टमाटर और मसाला के भरपूर। इस्तेमाल करे जाये जाये थे तुर्की के वेंजन में भुमध्यसागर ये। मध्यमपूर्वी मध्यसीयाई और बालकन वेंजन के तत्व भी सामिल। होगा थे तुर्की के कुछ खास डिस भी इस प्रकार से होगा थे। तुर्की भरमा बेल के पत्ते याला नस्य डोलमा भी कहल जाये थे। भरमा बेल मिर्च भी डोनर कबाप लूपफर जेकरा लिनीला। मशली कहल जाये थे मेजे जेकरा थेंड़ा एपेटाइजर कहल जाये थे।